Namur mahidi unagum masala shili agasu dugabur shinkafa shinkafa dumargi shinkafa du hausa wanumur margima furgami tu masal ahir ashili namuraburnu furgami namuranu marori asika shinkafa thumk cha cha a namur hari yakar masal ahirmur dufu ashilibanya majanu kina aiybur furgamikiya magaburi abar duga buh ra kijahir abari kija fuw aku imi kifu kija cina wul wul dachi dunagum dayahiba ishishuwa akumai kindi aburi maga sim is hishuwa unagum su kija fura u kija fura u kija kija hir kija yahiba munagu anagu mafuru, kijabuba kija bura hir kija cina kijaburale fuzekum unntum kii jazuwa faiy unu arkir damja kija maja buuh makura mul uskurgiyi habbada uskur tumaturgiyi gafungir arkir gafegu tasa ku fulast gabule hi ganinu salgiyi asiya amma duna gum manamura tahsu namur mahiɗi dugu shili shinkafak ban dumula dul usuku ku ai yak amata daga si du sal amal rasha wahala gasai gari ga sai lur shinkafa, tu shinkafa diga bura shiligari anuɗa dugu gasa aina duwa wulwul wulbu gahir gafu azaiku unaka. Naga yahiba ishu shuwa kwam ai naga yahiba ishu shuwa akwamai nahacibar dichirmai nahai bubamai ai aitadufu inmai masal amaibaga dharab a minja chanunra kuna nagasun tah sumai shinkafa kesiya abak nagahiy muliban wazaitahsu ne kk yashinkafera miyikwa ra a a ayiban ja tah simai. Buba sigiyi china furgamigiyi furgami wachmur margi ginagu ubu law malori aku namur margi k hausa jananabu shinkafa jan du bur haa diri namur margi fiyida ba namubur nu marori a a furgami tu masal managaja gurgurgamigi migiyirisjasai hir gachina maga cinak ke yahiba ishushu akwa du inchala abunagu kwamargi giyi gafur imiyiyi ar u ma imam buu gahiri ma imina kira huw damja. Gahir shinkafana gafu ukwa duga yahibana mashirk fana gazuw faiy unu arkir dar ja mashinkafana abuu maga saihiri duya cina dugukura boi liw aga imi ufuna gafaiy zu uwi magafaiy damja gabura faiy unugiyi akwa gabor sigiyi lub kunagu kirma managusum a ishishuwa aisuwa kwamai magasima test gunda umegury a daban daban dumi shinkafa dugahir tuw gata furgami ga fuzuku untumk ishishiwakwa amma kada diga yahiba isushbuwa kwama yau kada indigo buba asuwa sutub tubma an daginda wasar munnagu kuduga kubagiyi magu hur sha awama nagasim balema nagum durtah si kumushagiyima manda siyada mma damuwa so aikwamai ammaya kada dugahiri gakira shir sal ashili duwaniya diba sigiyi gasai hir duwa gafaiy zuwa ku umtum kiradhu kiraglhu kirad hur ishu shuwa koya bar duga har musuɗagur turgamira namur mahidi kiraramur bucinagumai. Majaga manamur a isu mura mwe daidai wuda mada yar dumur baska mwesu au wu dagufa kodu kuvan ase seya kodu kuvan asega dari a kiuna birgama digu buri a shena kya musu dagu dukivan asuka gu uzoguma musudagu anun amma ma kuvan ase nagu akosum kya midigu a kwara krah ishe shewa madu adeya, isheshewa akwa kya tuf naguri krin ri ma magu adu musua aɗu sal aɗu kanagu digara musudagu ra nagu atabari lapiya risuher agumai heraguma magu du isheka wa maja a chekma nagu a mule sati naga an an ngasu umegu mai kjai sumusa dagu u ne an ngasu umegumai kjai sumusa dagu u ne ge mai kilsu ɗu yu abari diga ahari digu kira chenasu munagu ifu shingafa kam hlirguda kam inba shingafar nasara ifurise abir iri nasara wandu mur mai ja dugu namur adugu uwulidu a sai buhu buaɗugu dole seli elel akwa isheshewa akwa sai dugu a shena dugu a yahba adu in chala nagu kwa margi ma abar dugu inda kra ga in chada dum kodugamai inchal musugu fu wandu margi gadilba gasi yah basugin agari nagu a yar musu dagu guda jan munagumai in ba hakaba gar buri shingafa krinkrin amulmai. <noise>